أنصحه يبدأ يقلل السكر تدريجياً بدل من ما يقطعه فجأة. يقدر يبدل الحلويات بالفواكه الطازجة أو المجففة اللي تحتوي على سكر طبيعي. بعد، يقدر يجرب استخدام بدائل السكر الطبيعية مثل العسل أو شراب القيقب بكميات معتدلة. وأهم شي، يحاول يختار أطعمة صحية ومشبعة مثل المكسرات والروب اليوناني، اللي ممكن تساعده في تقليل الرغبة في اكل السكريات.